Bueno, kií ja jika yaachiun te iso kuti, este isuun, liebre un, bueno so´o la burrun estee jaa kajika kue pues jaa koun, viluun, te suni kaoun yua chii suni jinu yaa chití jena´oti.